España es un país mu variau i nun terretoriu tan chicu tien tanta variança que alas vezis paicin continentis destintus. Essa devía de sel la su riqueza enque ai genti que lo vei comu un pobrema. Lo mesmitu mos passa conas lenguas i assín están las nuestras lenguas. Peru, güenu, pahi que las colturas destintas que tenemus en España están a envernecel, no te pareci?